Ome, estandu en España pos alguinu te sé izil. Lo que más le sona ala genti es lo dela Reconquista peru la verdá es qu'ogañu s'emprencipia a vel d'otra manera, porque una reconquista no puei dural ochucientus añus. Es verdá que los reinus que s'entangan tras del envadimientu delos mossulmanis sonin los que horman ogañu l'escú d'España. Enque en essi escú racea tamién el escú del reinu de Graná i essu ai mucha genti que no lo sabi.